<noise> toh-toh Hankaŋ kachi ku’dako fassara, ama gi’siyaini do’mai diŋna gi’si yainido agano a si’sara amma din manni gi’si yainido a si’sara a ma gi’si yainido din gaba amasi’sara diŋna diŋmani gi’si yainido mo ta’kai no ama sara zama hay har’chindi bobo wo si’ba duŋgay, za agama duŋgay no aga sara, da sara mo ni’di a si’tai. A foyanmo diŋna dan ji’ra ka soyai a si’tai haykulu, chindi chindimo ga’tai amma harkan burgaba a ma si’sara wo ay ma gi’si hankaŋ ma’tasai hankan a gaba kaŋ ganaŋ a si’tarka sara, danga haŋkan so yainido yainido gi’siri, ka kwai jiyanwo kulu mata kulu kaŋ nigatai kan ganaŋ a masi’sara tur sadin nima gi’si ama si’sara. Dumo nigaba a ma’sara ma tasai hankaŋ ga nan a ma sara takaino a ga’sara, zama hinsayaŋ wo di bur ga hari hinsai ni’gatar ni’si tarkadu hinsaiyawo amma dadai sara yaŋno takai no niga tarkadu ama sara, dan gadai matakaŋ yachine wo din gaba harri matai bani a si tarkatai amma din gaba a’ma tai dori takai na a ga’tai, afoyaŋ yadiŋno afoyanmo manchi yadinno aywodai wadiŋno ay gabai kaŋ kachi a fassara, a fassara mai noya. Zar zarma chi’ne waŋ kulu kaŋ dumo burra gaba e ga’tai burra sai kaŋdai burra ma ay masi’wani a kulu amma indai kai na kai na wokam ay ga wani kai na kai na, ku’daku fassara mainoya inga kachi a fassara, fassara kulkaŋ dumo burra gaba agatai a gatai.